मधुमक्खियों जू शहद निकलना अलावा भी प्रकृत्ति मा बहुत महत्वपूर्ण योगदान हूंदू। ऊ फूलो से पोलनगीरन्स इकठा करदी। अर दूसरा फूला मा वेथे भिजदा छन। जैसे कि फसलों थै फेलों थै पेडों थै उगने मा मदद करदन।